﻿وحد النهارا وحد الفونتوم <hesitation> يخاف الليل يخاف من الظلمة، أي بان <hesitation> كي يخاف من الظلمه <hesitation> مسكين ولا مايخرجش فليل ولا يخرج في النهار، بارسكو مايقدرش يخرج في الليل دونك ولا يخوف قاع الغاشي اللي يكونو فالنهار، يخلعهم ويهربو، وهو يهربو ياكللهم قاع الماكله تاعهم، يشرب لاتاي ياكل.